Warna ungu ah au mengasosiasikan sebagai keanggunan no kemewahan, warna ungu nia warna yang kompleks dan memikat, ana fe kesan kedalaman, kreativitas, no keanggunan.